والله بالنسبة لي بختار إني أموت بعدها لأنه بكون عايش لحظات طويلة معاها ،وأحس ان-أحس بفراغ كبير لو راحت ، يعني أفظل إني أكون معاها حتي الح-اللحظة الأخيرة و <hesitation> نحس سوا بمشاعر الحياة وحتي مشاعر الموت ، يعني عندي أمل إني أترك لها ذكريات حلوة عني أتمني إني أكون جزء من حياتها حتي النهاية حتي آخر لحظة.